Nang béboñul bodo fuyundum bu nubilmé ékaan moon étéék fo mun ucaméén umbu ubaaj do éné yayu ya aw ucaméén mé bitéék. Nang oli babé, fuyundum bala utéék fo pañéér, nang busaha bubajo bajo, aw bébang fo busaha min fuhay, wala nang busaha bubajut, bésapin sambun min usupin fo to. Do gurégémé gasupéén, aw bésupin fo to min fuhay min gamoon gagu gukahéén nufo, nutéék fo. Nang utéék fo, aw béjaam barogé ban fubilimé érok. To na fuŋanlomé éné yara ajoola éém ajoola mé nak hané mémé. Ajoola mé nak akaan may indé yola. Jiboom jola may miin aboom may nakontaan may fok usupin waaf wawu, fuyundum fafu min uju né ubaaj son yayu yaan ucaméén mé éém, ajoola mo.